شوفو اخويا انا مصبح وانا نسيي نخدم وراني مركز على هدا المشروع الي راني نعمل عليه بش نجحو الشريكة التاعنا ونتيا مصبح ونتا تهدر تهدر وتعيطلي يعني وكان تحشم وتنقس شوية من الحس هدا لي راك دير فيه وتخلينا نخدمو اي مليحة ليك ومليحة لية مدابيك تخليني نخدم عندنا مشكل كبير في الشريكا ولازم يعني انايا نحل هاد المشكل ولازم تخليني نركز ونخدم يحم والديك حبس ماتعيطلي وحبس مت- <hesitation> متهبل فيا اخويا